Ave, dambus eventus merecin de sel vesitaus i de desfrutá-lus peru un desconciertu, siempri i quandu te gusti la música, pos t'aleva l'espíritu. I el deporti, ara que lo piensu, pos comu izía'l mi pairi, qu'en pas estea, pagal por passal fríu i vel a ventidós pressonas corriendu tras duna pilota pos comu que no hazi muchu sentíu. Assinque desconciertu, desculpa lo primeru que dixi enantis.